La xen júú kiéé’ köö óó’ e re jny, la ku xen re jni köö óó’ kiä’ nɇ <hesitation> kiä’ cerradura fá’ dsa ju ñíi’ re fáá’ra ñí e dse jný, e a jia’ e re lí fó’ e ta kuanta re nⱥ ra e a exa llave e <hesitation> e e que no a jia’ re lɇ llave kiee’ e ja ýý kiä’ e re ná ejö, llⱥ’ re ja yy kiä’ llave kiee’ ba e re lí fó’ e re ná <hesitation> e re ná óó’ jö llave xin köö my ñí e re ‘láá’ra ñó’ ‘ñee ñí jö e re í ñó’ óó’ jö ki jöba e re nⱥ kijö re lýn tá’ kö jüú ka ti köö je ka lɇ, la nɇ re lɇ dse dsaana jná köö e re nára óó’.